غاح افضل اسمي الأول الحالي ، لان هو جزء من هويتي وهو اختيار من اهلي ولوا ارتباط عاطفي بأهلي ، عندي دفتر صغيغ اكتب بينو ذكريات وبكل صفحة بينو كن كتبتو اسمي ، فمستحيل اغير اسمي ، زملائي واصدقائي وكل الناس تعغفني باسمي الحالي